سینګاپور چې په سانسکریت ژبه کې د(زمري د ښار) په معنا دی د اسیا د اقتصادي پلوه یو له بډایه هیوادونه څخه دی. سینګار د معتبر پاسپورت درلودونکی هیواد دی. <hesitation> همدارنګه دا هیواد د فساد سره په مبارزه او د ښار په نظم کې نړیوال شهرت لري. همدارنګه سینګاپور د بیلابیلو مذهبونو هیواد دی.